Aja ngu na hu u un. tu ni xatán ininri ta ku xanri dikan chi nixatan ininri ña ho o on. ku vikoininri ña xanri dikuan u jum.